Untuk faibobongik yang harus mana'a sona ini sama halnya no <hesitation> harus tao tema mana'a mamanak yang memang betul-betul ini <hesitation> bisa menarik tamu boma harus siap nanaa niniuk yang sederhana boma bentuk dekorasi yang mana'a.